പോര്തുഗല്'ദ രജ്ജപസേ പോര്തുഗേസേഉ। പോര്തുഗേസേഉ അഞ്ച് കോതിജനകുല് പൂര ജഗഥിദു പതിരുവേദു। പോര്തുഗേസേഉദു കേല ഫമോഉസ് ഫേസ്തിവലി ഉന്ദു। അലിഥ അപല് വന്ജിപന്ദ ഫേഅസ്ത് ഓഫ് ഓഉര് ലദ്യ് ഓഫ് ഫതിമ। മയ് പത്ത് മൂന്ന് ബക ഓച്തോബേര് ൧൩ഗുമ അലുപുവേദു। ഓല് ഛര്നിവല് ല ഉപ്പുന്ദു, ഫേബ്രുഅര്യ് ക മര്ഛ് ദ പോര്തുഗു। ഫദോ ഫേസ്തിവല് ല ഉന്ദു। പോര്തുഗേസേഉദു മുസിച്, ദന്ചേ, ആതില മസ്തു ഉന്ദു। അല്പ ത്രദിതിഓനല് ഫോല്ക് ദന്ചേസ് ല ഉന്ദു। പോര്തുഗേസേഉ ഗുഇതര് ല കേല പോപുലര് ഉന്ദു। ഛഥോലിസ്മ് മലിഥ മസ്തു ഫമോഉസ് രേലിഗിഓന്। കേല ചുല്തുരല് ത്രദിതിഓന് ഉന്ദു അകല് ന രേലിഗിഓന് അദു। ഓക ഫൂത്ബല്ല് പൂരേദ്ദുമ് മലിഥ ആത അലിഥ। ഛ്രിസ്തിഅനോ രോനല്ദോ പൂരേദ്ദു ജഗഥിദു മസ്തു ഫമോഉസ് ഫൂത്ബല്ല് പ്ലയേര്।